कलम यि दुनिया मे बहुत प्रकारके मिलेला आ कलम के काम बहुत बा इमे लाइका सब के परे छे लेकर टिचर सब कापी चेक करे के खातीर इ हे कलम सब बनाए के खातीर कम्पनी सब विभिन्न प्रकार के कलम सब बनावेला आ कलम मे विभिनन कलर फरक फरक होवेला फरक अनुसार उसब के विशेष तो फरक होवेला आ कलम बनाएके खातीर इनक भरे के पराइए इनक भर्ला के बाद ओकर कभर पार्ट बनाए के परइए ओकरा बनाएको खातीर कम्पनी सब विभिन्न तरिका सब अप नएलेवा बादमे एकरा फिट कर्ला के बाद एकरा बाजार में ल्याए जाला ओकरा बाद बजारमे छे किन सकेला विद्यार्थी से लेकर टीचर सब किन के प्रयोग मे लयावेला ।